Nijool budo buyeeb, nang éwato étiiŋ yaan ubil mé ékaan émaño, do waan ubil mé éŋaar békaan musilay mara émaño yayu. Parce que émaño aw nurégé bugara ésaté gujool aw umu néjoow békaan éféét. Ēféét yayu yoomé émaño yayu. Fook uwoguul bugaan gamémééŋ. Do bugaan gamééŋ mé nang gutiiŋul tahé guwaar gutook to waan gubil mé fucoho; guwaar gutook to wan gubil mé fucoho éém. Parce que éféét wanusaan waan uñowé kahi umunéjoow békaan éné ma numiir fucoho ufuto éém fucoho ufuto. To ñéér aw bénomul musilay sinaaŋ sasu, babu tout aw bénomul. Nujoow budo énukuréén, aw bénoom énukuréén, wa bil mé éjoow do ñé malémalét ya bil éjoow tahé sinaaŋ sasu bandiin, do tout éduliin babu tout aw bénomul, aw bénomul. Nang oli nay, oli nay umiit fang éduliin, oli nay éñulbañul nak ukaan, élihu yayu béñulyo bañul Ukaan mutaséén mujaam, ukaan gufira; fucoho, oli nay mé numiré. Ējumbo fang déét ukaan, éjumbo buga maré gulohuloré gulagéén burong bara alunlum. Oli nay umiit doru. Oli nay bulabéén nak ukaan. Même simaño oli tout nukanémé nay mé tout bélabéén alihu yayu, békaan bulabéén. Ēcimé nay simaño oli jaa sisunsuum dé, sirégé soluul sara maré basuum, nay simaño oli jaa sisunsuum memeek. Inja sisunsuum, één oli nay mé numiré